Tu san yese zifo basɛ, tu tari dunsi'a n le bɔna ko'om puan mɛ. Tu tari bantaŋa, ti di bɔna ko'om puan. Tu tari kanpɔma ti ba bɔna ko'om puan, wɔɔ, boi ko'om puan mɛ. Tu tari lono ti ba bɔna ko'om puan. Tu kelum tara kasu'usi ti ba bɔna ko'om puan mɛ.